ارے میاں ٹیکنالوجی یوز کرکے انسان کو ایبیلٹیز انہینس کرنا ایتھیکل ہے یا نہیں۔ وہ سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتا۔ اگر ٹیکنالوجی سے لوگوں کی ہیلتھ امپروف ہو رہی، جیسے آرٹیفیشل ہارٹ ہو گیا اور ہیرنگ ایڈ ہو گیا یا پھر پروستھیٹک ہینڈ ہو گیا جو انسان کو نارمل لائف میں جینے میں مدد کرتا، تو وہ ایک دم صحیح ہے اور ایتھیکل ہے۔ مطلب، وہ ٹیکنالوجی انسان کو سپورٹ کر رہی، لائف ایزی بنا رہی، سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہی۔ لیکن اگر کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے جو صرف انفیر اڈوانٹیج دیتی، جیسے سپورٹس میں پرفارمنس بڑھانے کے لیے گیجٹ یوز کرنا یا جینیٹک ایڈٹنگ کرکے بس ریچ لوگ کو اپنے بیچ میں سوپر رومن بنانا، تو یہ تو وہاں پہ پرابلم شروع ہوتی کیونکہ وہ انیکوالٹی کرتا اور <hesitation> دوسروں کے لیے انفیر ہو جاتا۔ مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، یوز کیسا کرتے وہ میٹر کرتا۔ اگر ٹیکنالوجی انسانیت کی ہیلپ کرے تو سب کو ایکوال بینیفٹ دو تو ایتھیکل ہے، لیکن اگر میس یوز کرے وہ صرف کمپیٹیشن جیتنے یا پاور دکھانے کے لیے تو پھر ان ایتھیکل سمجھ جاتا۔